Mah, mi o che o sette comme numero o l'é ligou à <hesitation> à tante cöse che gh'an unna valensa religiosa. Gh'aiva fiña fæto un studio in çimma, solo che oua no me ricòrdo ciù. <hesitation> Gh'é un dito in italian che <hesitation> o dixe "perdonare sette volte sette", <hesitation> ch'o veu dî perdonâ unna cösa tante vòtte.